انا إذا تقدمت أسبوع في المستقبل، أشوف كيف تغيرت الأمور سواء في حياتي الشخصية أو بالأحداث اللي حولي, بحاول أتعرف على الجديد وأشوف إذا في أي تطورات في عمل أو مشاريع، وبعدين أستفيد من هذه المعلومات عشان أعدل خططي وأكون مستعد للشياء القادمة, وبالأخير، بستمتع بالتجارب الجديدة اللي صارت في هذا الأسبوع.